Valo zahay kiboraiky raiamandreninay magnodidigny dimampolo taogno, zôkiky telo magididigny dimy amby roapolo taogno hatramin'ny telopolo taogno, zandriko aro magnodidigny roapolo taogna hatramin'ny valo ambin'ny folo taogno